Herë e herë kur kapitar se të qëndron ngjitur ndo gjagjë te digani mankari se dogje ndo gjagje, si bun të e nxiersh, merr një sponcë abrasiva, tek ato di alluminiu e zë fill e fërkon, fërkon fërkon fërkon njera çë ngë del gjërgjish, pran e shplan e bonu.